Nrundutuma gnammaa mu gnini, nlaa burmo ni simbama: mu la-buudena-ni woma docka faamo buudena singanangh, buude nnaarma naa docka ghi muu laasi mmaa nfooroma, mu thiické jongu. Ghune ni yick ghune buude ghune ni kaye ni docka ghi singanangh kama, jongu ijoorone iforoma nangh, mu la gniti nnhéémine. Ma ni mbhuughune ijoorone ikindé i wo fénang, buude nsiima né, mu fa ringi gniighi mburu kusuma tuunu. Foo iyonguma ifé nangh. Ni iyongu inaarma i fé nangh dorong, mu ringi gniighi. Mu yick mu kurma ndithii nfé ni. Wora ndhééne mu rootu maama nnéjang, mu lééni buru mu kurma mburu nfé sééne, laasi maa nfooroma mu yongu an buuna. Ni ithiimbatitighi dorong, mu ringi gniti